lalle min de don huwa gal gwamnati malam makaranta min don jangina bacci midon jangina bacci ko shafi fulbe to har ga Allah fulbe mi don nana mbeldum janginki be sosai gammi ma mi anda mi pullo san nan bo ta janginki fulbe bandirabe men fu be nattai be be'i to to a yi ai mi ni a hollabe do to gaskiya midon nana beldum janginki lallai janginki won bone to amma dai dum taimako hanjum gam ta yi a wadai shede eh majum riska eh majum fa hanjum tan sai to Allah amma hankam a wadai gam taimako bandirabe mada eh bo fellere gonda sabilige tayi a janginta dum oyi doggi to fa wala dum wadira ilimi minon ma nane dum wari dum jangini min wobbe hobbe jangini min to amma Allah da iko nde min kebi min memi minon ma har min ngarti joni e min jangina bacci amin e minyirabe eh maunirabe to gaskiya min don getta Allah eh majum gam dum don wada hollita sosai lallai wa'i na sai a riski amma dai eh minon dum a wallitai bo a hebai baraji nder majum san nan bo eh jangin ki domin kebiri har min fuddiri deme amin ma emin gada emin dema emin ballotira har min jangini meddi jange wande ma don ni min kaitiriti san nan bo min don jaha min jangini bacci amin gomme fulbe nbadirawo meden gombe nder ladde gam hanbe ma me hude ko wari hunde zaman hunde to dum yi ma dum hude zaman boddum onon en be karkara modon arta daro duniya dum jangini bacci mon to nanon ni fa dum wattako hande enen fulbe en ngarti en sunabe to ko wadi en sunabe bo be fun giya in jangayi amma harga Allah joni min non gada iya kokari amin barka jangirde da min jangoyi minon ma mimoya min ngarti min jangina ma to gaskiya min kebi cigaba hude de bo entare dum min kebi bo ko a beddaki eh jangirde jaudi risku a wadi darajaji jamare jamare gi'ete malam amin wane to dum hude maude hunde de yejjitata denno ta yahi a hokki dum ilimu to gaskiya mi yejjitata ma to iri mudum na dum gelle den tammindori har gureji meden to dum jangina hande malam jom gam hokki ma hunde pamareyel koder gelle dum rokku ma to gaskiya wodi hude demin gatta min kauta asira sai min nata gure to min jahi min tawa bandirabe fulbe hollabe mahimmanci jande lallai wodi malam be duntiri jangina gure to amma niddun dum bedda sembiduki sembidin ki jande de eh dum hoje jamare meden fulbe gam to nanon hande ko zaman dum warti kaya zaman hande ko waya hon kon be gatta salula kon to kan kon ma fa ta jangayi dum to a heptata no battitira kon har sarrafoda kon har bo kepta no dum hudirirta eh majum to minon dum minon bo min gi to ninnon dum bandirabe me to dum ummake da hande warai lumo bo lumo go ta wadai dum ta jangayi fa dum won bone to amma lumo gon ma ta jangi dum watta bone kowadi komai warti hande sai eh ilimi to ilimi dum hanjum bo min gi lallai lallai emi non eh dum Allah middon nder malam en janginobe min gi gaskiya min dartako wai sai gelle amin a'a har gureji gefeji gefeji pat min don jaha e min kokka taimako amin minon ma gam min keba noddum bandirabe fulbe musamman a nen gondube eh dabbaji hande ta don wondi eh dabbaji ta wurtoto yasi hande ko irin ko jarten bone me shak bandirawomen ganshobe lauci to dun ummanake hude sai dunwadakayiki fulbe fulbe to fulbe benbo be banbanta tako hakkude fulbe eh dabbaji eh fulbe be dergelle sannan bo hude den fu dun harka ka zamanu to hanjum minon bo min gi min don nodda eh matsayiamin dommalam en amma dergelle min goni amma don gada volunteering min jahai min kollabe lallai hunde wodi malam en ko hani irin be e adult education bo hanbe hani jaha janginki minon min ngadi volunteer amin e matsayi am min ma aikaci jo gwamnati malam makaranta to min don ngada diddo mudum gam min keba fa'idaji jamare meden fulbe hanbe ma dum andina be cewa lallai ilimi dum won amfani ko shafi ilimi meden eh bo dum zamanu gam hude to dum wi ma dum zamanu to fa dole dum daro dum wada lallai nane to dum wari gelle pat ta yi dum noddete makaranta sai dum wi'a neddo wartai kado to ai dum pat Allah da ikon sa dum pat dum dali joni dum warti dum beddi yeso to amma fa har joni wodi e jata yehi a janginai dum primary one zuwa aji shida do sai dum wi'a to mo medda yeso hanko mo durai dabbaji ko bo to unjehi unjanginaum anom malam een sai dum wi'a aa wane mauni hanunkam ai joni wurto fudda durki dabbaji kam bo sai dum wadda naom goddum dum pat in don gada kokari gada kokari gam iri majidin mi giya lalle lalle durgol dabbaji makaranta hatta durgol dabbaji gam awawai to dum ummitake jamdi sappo ko sappo eh go awawai sai jaha pissa dabbaji san nan bo ta yiwu hande kullum a durai durgol fa na gol timmai ilimi bo dum lokaciyel lalla mangu hatta tefuki ilimi to amma bo aikomai e lokaciyel gel ta hutiitinarai parakuma janguda ilimidum ta mauni dum watta to gammajum ma min don tokko gure gure min don gada kokari de fuddumi kugalgal dum dangeni dubi sappo eh joi amma harga Allah min don tokki emin bai tinabe musammanma iri minum Nafada sai dum yia'a ah ah mim jangata min jangata minon fulbe a andi Nafada bo dun yi ai Nafada na be don janga to amma min don tokki gureji gureji gan wodi hude wandema de gomnati hoshi wai yite dun to asali bo dabbaji goni ton to dundummani gomnati to yari makarantaji be kebai madi wabbe bo gala malamen to minombo ninnombo don jaha sai mim ballita min kauta tunda jon ayi hanko malam koshafi hado education na kowa yata jangina bo don kiso ah ah sai dum rokkibe shede machina mabbe eh de sauransu to amma minom e matsayiamin malam en makaranta gamfa tinda dun don gonda dun hokki ilimidum bo ajabi awadi ayiya wadai amana dum dole o daro o jogodum lallai mimbi malamen bibbeamin dubbe lalle min gari mi jangini Allah barkidin minomma mindon gadi kokari amin min giya min jangini bacci musammanma dembirameben fulbe gam lallai en guitiri bawo sosai to amma min don gada iya kokariamin mingiya cewa derbirabemeden me gara kawtediren lalla min don dokka musamman ma to min jehi min puddirai jauro jauro da nodumwontirifu hudeji joni hande ko sabga siyasa sai be gartira dum sai jangudo to ai to bo odon bo in gidu dum wadda noon asibiti un gidi dum wadda nodon makaranta to onnatiti gelle un gi'i dunwadi hode sai giion ononkam dun sakkinion hambe bo be siyasa bo pat ongala jangube to non be gartitaon hande ko yadu gatta ta jangayi do ta naggi lawol e wondi eh dabbajima sai dum warta sai dum wada ka wulakantaki fulbe to hude de mi natta beldunmare hanjum min gadi min don dokkabe shawara ba jaha be ekkita yawancidun don ekkitina dun don soda debtere koyon rubutu da karatu dun pat min don jara dun ekkitinabe gam to be ekkitake hadde denno ko nashinal aidikat gel tachuda katin zabe dankasama ta tachigel akandi kowani mandumagel awari awadai yadu eh mashyima sai gia na katiyel jode leddimada aa me shiyasa hamme lallai lokaci mabbe be mari bukata katihommabe to to katihommabbe komma a jogoto gada gam denno to jogake katiyel to don mafa gel wallete to eh matsayi amin minombe malam en makaranta min don baitina habbe derbirabeamin pu irinnin hanjun mahimmanci tefuki ilimidun lallai malam kamfa sai muchal gam malam kam sai Allah tan biyotodun nawai ko gomnati ko hude ko handekam dacha der dun don yia dun waiinai to amma Allah da ikonsa komai ta wadi hakkudema eh Allah to dun wallitete gam minon bemma eh rufin asiridum eninnon eh mim pirlo har mimmahi bale amin min bagi der don min don gadi ka demal amin hakkilo amin eh wallti hatta min demal min don biabeka kulla minombenma min bachchi bandirabe min bachchi talakaen mi jehi min garti minomma min don jangina to hanjum min gi minombemma mi daro be janga tobe gia aa dunwon bone lallai wala hemirto beldum gan ko gida pat hande ko dabbaji tokkida ai na beldum achallai a yara diyam fima nage fima dum fu nan dumbone to hanjum duddummabo to hangol durgol nogol saltako to amma bo makaranta bo.